﻿إذا قدرت نشهد حدث تاريخي <hesitation> واحد في العا-العالم، أكيد نختار الليلة اللي اجتمعوا فيها <hesitation> المجموعة الثنين و عشرين باش قروا يبداو <hesitation> حرب التحرير الوطني. باغيا نشوف هذي المجموعة نتاع <hesitation> الشبان اللي كانو صغار، و <hesitation> ما عندهومش خبرة، ماعندهومش قوية كبيرة، قوة كبيرة بالصح، قرو أنهم يحاربوا الدولة <hesitation> الاستعمارية بأكملها، عندها عتاد نتع سلاح عندها قوة عندها حلفاء <hesitation> بغيت ن-نشوف هاد مجموعة الشبان الصغار اللي قروا انهم يتحدوا هاد الدولة بالقوة نتاعها و يخرجوها من بلادهم.